زه په اونۍ کې شل د کار پورې اړوند بریښنالیکونو او یا هم ایمېلونو ته جواب ورکوم او شاخوا پنځه شخصي بریښنالیکونه یا ایمېلونه لیګم. دا له ماسره مرسته کیی څې په مسلکي او شخصي توګه باندې له نورو سره وصل پاتې سم.